Pushti rangni o‘ylaganda men hashorot olamidagi kapalaklarni o‘ylayman. Kapalaklarga pushti rang judayam yarashadi va eng ajoyib ranglardan biri bo‘lib tovlanadi.